ଏକା ମିଠା ଖାଡିଯାକୋ ସ୍ଵାଗତ କାରୀ କୀ ପରୀ କରୀ ପାରୀବେ। ସେଖୀରେ ରୂଚୀ କୂ କମୀବା ନିମନ୍ତେ କାନା କରୀବେ। ଉତ୍ତ ମିଠା ଖାଡିଯାକୋ ସ୍ଵାଗତ କାରୀ କରୀବା ପାଇଂ ଚୀନୀ ଜା ପ୍ରତୀ ଵେଶା ପ୍ରକ୍ତୁତି କୋ ମଧୂ। ଖଜୁରା ଗିଂବା ଫଲା ମିଲାଈ ପାରୀବେ। ଅତା ବଦଲାରେ ଦୋ ଲିଟା <hesitation> କାନ। ଆଲମୋଦ ଗିଂବା ଓଟ ମାଈଦା ବେଵାହରା କରୀ ପାରୀବେ।